بحب البطاطس وبحب ال- <hesitation> الطعمية والمسقعة و في أكلة كده بسيطة أوي بتتعمل <hesitation> بتجيب بلح وتحمره في الزبدة وتحط عليه بيض ، هي أكلة غريبة شوية لكن هي بسيطة وبحبها جدا